Hewan iye wak- wakkitori iyanaritu asu magina <noise> asu <noise> afaqna ko bangsa telli <laughs> nalellukkiq ko bangsa tulli lalokiq yolo <noise> na sibawa ko bangsa naikkikkiq aiii sibawa bebena ero asu de susa laddeq i lennyereng jaji hewan paling wetauri adalah asu